Aminahy manokagna ai, ah kao resaka fahombiazagna io ai, tsisy idirana vitangna zaign, fa io ai anao kao te ahômby am raha ataonao ai de mila miezaka mafy, mila miasa mafy fa tsy de misy idiran'ny vitangna loatra fa kao ôlo mino ananjy ndraiky izy de misy idirany angamba.